Double roti ba roti chini hasteo belai manthogo tei chajago. Roti ni juda juda jaat tongo jemon flat loaf tei special roti. Flat roti rok wngkha chapati naan paratha kulcha puri tei bhatura roti. Loaf roti rok wngkha kufur kwkhwui baguettecCiabatta brioche tei focaccia roti. Special roti rok wngkha pav bun tei sheermal roti. O roti rok ni bisingo bagsa nogo bo swlamwui mano tei bagsa machine o bo slamwui mano. O roti rok no juda juda jora o tei borok rok bai chajago.